<noise> וויזוי כ'וואלט געמאכט א <hesitation> וויזוי צו טוהן עקסערסייז, און יעדע מאל די זעלבע. כ'וואלט געמאכט דרייסיג מונוט <hesitation> לויפן אויף- לויפן דרייסיג מונוט, זיך אויסציען און נאכדעם דרייסיג מונוט טוהן זאכן וואס ס'מאכט די הארץ <hesitation> קלאפן שטארק.